Nshi ngan ɗyang a nim nbuvai ci makmak kat ama inok a mak ji nbwai va ji ma kan mwa wu te ndom jem keyapa̱ inan ini nok na mi te ken chigaba ka <hesitation> ka inok gan ka̱ va ngna kung ka̱ nzhi kung kang bal kang ne iba ama ya kat te mi iya mi tim pa kat kakul inan iya kamshimi kamshi kpa, a na ishi gan iya nbi ko van ami pan ɗyang iyam oza̱ na nak te nga ni shi keta mi ɗyang iyem ke manta a nim ta kakul pa̱ ɗom te iyemo ni nan dampa̱ nnəm kashi ntəm ovan veta ka̱ pa nbin veta na nak kang mami keng nənəm ama na mami na nandar ki nan pa̱ ilum na ken mba ve iyem ve nkung ken nzhi nkong ndər ikangkang iyen kang te uva wa kan ga bol gel ami ini inunuk ami te mi chi- mi- mi- mi mɓan ka̱ tak va̱ ova̱ na mi ka̱ kashi ichmchom chumchum